laaq' qaya' kaan <hesitation> kijab' jo'oob' q'iij che jun pajb'al re kela' <hesitation> otz ritijiik wuxu' qast kirb'an k'ax chaqan nik'yaj xe'aal ichaj rii' qas otz qamin kaan pi tawarsab'al xa' kela' qas otz ritijiik wuxu' kirb'ant k'ax chaqan re qatijan wuxu' qaya' che qaal